गौड बखरू हमेशा अपडू मालिक थै पहचाण दिंदन। गौडा भी अपड मालिक कै पैथर आंदन और अपड मालिक शरीर पर लिसरैंदू भी चा। वे थै चटुद भी चा। बकरू भी हमेशा अपडू मालिक पैथर दौडदू भी चा। अपडू मालिक कै पैथर घार आंदू और अपडू मालिक पर लिपटैंदू भी चा। त गौडा और बखरा आपड मालिक थै पहचाण दिंदना।